الضوضاء اللي تصعب علي النوم عادة تكون مثل صوت السيارات في الشارع ،أو الأصوات العالية من الجيران ،-ب-بعد صوت <hesitation> الموسيقى المرتفعة ،أو الأجهزة المنزلية مثل المكيف أو الثلاجة أحيانا تكون مزعجة ،لكن أكثر شيء يزعجني، هو نباح الكلاب خاصةً إذا كان مستمر؛ لإنه يسبب لي قلق وما أقدر ارتاح.